فاكهة emomani adamridani ashra, asri dan goni maka مهمة جدا, fagon igatichiri taren ika ika fa kogoraken, ika fa daowraken, ika fa diska ekirti, ika fa manainga, fa ashrekirte, inin karamido لازم iren kabieli.